<hesitation> ארויסצונעמען א לייט באלב דארף מען זיך אויפשטעלן, קודם לעשט מען אויס די לייט, נאכדעם שטעלט מען זיך אויף אויף א בענקל אדער א לייטער, און מ'דרייט ארויס די לייט באלב, <hesitation> און נאכדעם נעמט מען די נייע לייט באלב און מ'דרייט עס צוריק אריין און מ'מאכט זיכער אז ס'איז אינגאנצן טייט, און נאכדעם דעמאלטס קען מען געהעריג אנצינדן די לעכט- די לייט